komiði sæl og verið velkomin í

við segjum meðal annars frá dularfullu flöskuskeyti sem fannst á Íslandi heyrum af villiköttum á Fljótsdalshéraði förum á hátíðina list í ljósi á Seyðisfirði ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst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

sjónum og ég fór og sótti hana svo opnuðum

sótthreinsuðum þetta komum heim til mín og á leiðinni heim til mín

er eitthvað ártal á þessu ég get ekki séð það nógu vel en afi minn af hverju segirðu það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

hann gæti kannski þýtt þetta fyrir þig já ha ó nei nei þetta er ekki eins farið þið ekki beint að rannsaka jú ég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

það þýðir að ef villikettir lenda í

febrúar hefjast aðgerðir Fljótsdalshéraðs um að útrýma villiköttum í sveitarfélaginu ekki eru allir sáttir með þessa ákvörðun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 við náðum tali af og spurðum þau hvað þeim fyndist um málið

náttúrulega ekki skemmtileg tilhugsun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

svæfa þá og vonandi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

nei það er ekki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

eitthvað

ég er náttúrulega ekki hrifinn af

sé orðað þannig að það sé verið að drepa villiketti heldur eru þeir nú svæfðir yfirleitt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 Friðrik Ómar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

þátturinn í kvöld verður aðeins öðruvísi en venjulega ég er stödd hérna á Seyðisfirði það þýðir að það er slökkt á öllum ljósum í bænum og svo ljóslistaverk úti um allt þannig við ætlum að hitta listamenn og krakka sem eru að taka þátt og við hittum líka manninn sem slekkur á ljósunum segðu mér aðeins frá hátíðinni list í ljósi ár hvert

tilgangur hátíðarinnar er að fagna komu sólarinnar eftir fjögurra mánaða fjarveru eru krakkar okkur finnst ótrúlega mikilvægt að fá samfélagið með og hjálpuðu einni listakonu að búa til

hringi og stærðum og gerðum

til hamingju með flotta hátíð takk kærlega

gengur þetta fyrir sig ég fer hérna á milli spennistöðva sex sjö spennistöðva og tek út rofa og þá slökkna ljósin hérna

fyrir bæinn jújú það má segja að það sé stór

í hverri

komið þrír tveir einn hvernig fannst ykkur þetta gaman bjóstu við að þetta myndi springa svona nei ég sá að þetta

þetta var soldið ég átti ekki von á að þetta myndi gerast

spyrja hvernig er að dansa í svona kulda mér var sko ískalt

var kalt að bíða hvað eruð þið búin að æfa þetta lengi í svona

í nokkra mánuði eða eitthvað næstum tvo mánuði við sáum líka mjög skemmtilegt ertu búin að sjá eitthvað í kvöld sem þér finnst rosalega flott já vatnið þegar það lýstist svona ofan í það og svo litir á gamla skólanum mér finnst þetta rosalega flott hvað er uppáhalds hingað til mér fannst þarna gamli skólinn mér fannst það rosalega flott stuttmyndin

hreppti mörg verðlaun á kvikmyndahátíð framhaldsskólanna nú á dögunum hún hlaut verðlaun fyrir kvikmyndatöku leik og var valin besta myndin myndin er lokaverkefni Huldu Heiðdal Hjartardóttur á

Borgarholtsskóla og er byggð á persónulegri reynslu hennar ég hef alltaf getað slakað

þegar eyrun eru ofan í vatninu myndin var

við andleg veikindi og svolítið svona leið fyrir mig að reyna að díla við mitt svona hvað ég var að hugsa og hvernig mér leið ég er alltaf að gá hvort

ég myndi líklegast ekki svara þetta er í fimmta sinn sem hátíðin fer fram fjórtán myndir kepptu til verðlauna sem voru ekki af verri endanum meðal annars vikunámskeið hjá New York Film Bandaríkjanna NASA hefur lýst yfir endalokum

fimmtán árum eftir að hann lenti á Mars

til þessa á fjórtán árum keyrði hann næstum fjörutíu og fimm kílómetra það er aðeins lengra en heilt maraþon lentu á Mars í byrjun árs tvö þúsund og fjögur báðir eru á stærð við golfbíl á sex hjólum og áttu að endast í um þrjá mánuði eftir lendingu gaf upp öndina árið tvö þúsund og tíu en

entist alveg fram í júní tvö þúsund og átján þá skall á rykstormur sem lagðist eins og teppi ofan á sólarrafhlöður jeppans rykið huldi líka sólina svo vikum skipti svo það var myrkur um miðjan dag fékk þá ekki næga orku til að halda sér gangandi vísindamenn reyndu að ná sambandi við jeppann en án árangurs í meira en hálft ár

lýst yfir lokum leiðangursins nú í febrúar í raun var Opportunity eins og lítill jarðfræðingur á hjólum

einu sinni fullt af rennandi vatni kannski lifðu einhverjar bakteríur þar fyrir óralöngu en við vitum það ekki enn íbúar á eyjum norður af Rússlandi lýstu á dögunum yfir neyðarástandi vegna ísbjarna hópur rússneskra vísindamanna og annarra sérfræðinga hefur verið að hjálpa þeim að bregðast við þótt mörgum þyki ísbirnir tignarleg og jafnvel falleg dýr vildum við örugglega fæst mæta þeim úti á götu íbúar á eyjum nyrst í

Rússlandi hafa þurft að gera það á hverjum degi undanfarið ísbirnir hafa gert sig heimakomna

eyjaklasanum við strönd Rússlands síðan í desember hefur verið tilkynnt um fimmtíu og tvö birni í mannabyggð þar sem um þrjú þúsund manns búa ísbirnirnir eru aðallega að leita að mat og íbúar eru beðnir að skilja matvæli

ekki eftir þar sem birnirnir ná til ýmsar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar lóðir leikskóla á svæðinu hafa verið girtar af

af og vísindamenn og sérfræðingar hafa verið að aðstoða íbúana ekki á að aflífa dýrin því ísbirnir eru friðaðir samkvæmt rússneskum lögum það stendur til að reyna að hrekja þá á brott eins

langt frá mannabyggð og hægt er það gæti þó reynst hægara sagt en gert og hver veit nema þeir snúi aftur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

þó að þessi lönd séu margan hátt tengd þá er mikill munur á þeim ég held til dæmis

mjög framandi fyrir okkur að hafa verið

í fjórum mismunandi skólum hugmyndin um að fara frá Íslandi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

svolítið spes maður lærir vonandi mikið á

skemmtileg upplifun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 í fyrra greindust

þrisvar sinnum fleiri

í Evrópu hefur líka fjölgað mjög hratt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

nítján ára bresk stelpa hefur vakið upp miklar umræður í Bretlandi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 þar giftust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

vikunnar við þökkum fyrir okkur í og sjáumst síðar sjáumst síðar